عشان تسلك مرحاض مشدود، أول شيء تحتاج أدوات متل السلك أو السلكة وماء ساخن، أول حاجة <hesitation> إذا كان الحوض حاول تصب ماء ساخن عشان تلين السدادة، <hesitation> استخدم السلك أتخلع في فتحة النص ده كل شئ.